Kumbu hikir karjena, kumbu karjidilea, ay didi eak ekira, amanga tala idir. Amanga idrolin bata, kumbu uwe ikan, tiskwe ikan, <hesitation> wera ikan uwo ikan, tiskwe ikan, kemso ikan tala sukairu. Sukirolin bata, igk uril. Igk urosa ay taka dime, dime degiga galka igin tul igiko amango fakil taka mogol, tarin nan ingir igka temamilton dumedin bata igka kofosa, karjikokan irbirdilia, ay taka geshir, kagn kagnga user tala <hesitation> ton taron kagnokan aydan ashrikira manato karjoli, ingir ososa, kaba na ili urono afialo, kaba igintan osa isikir tichiru.